Aminahy fampakarambady tonga lafatra zany voalohany malôha tsy maintsy mahazo tso-drano avy amin'ny ray aman-dreny ankatoavin'ny ray aman-dreny, avakeo mande am-piangonana izy koa mpivavaka, ka ma- raha ohatra ka hoe tsy mpivavaka izy, <hesitation> misôratra ara-panjakana.